انا حاليا اشتتغل بعمل خاص بدوام جزئي سيارة عندي اوصل طالبات للجامعة وارجعهم. وملتهي بدراستي، بس كشغل احبو لا ما كثيغ احبو هذا الشغل احب اشتغل بغيغ شغلات تكون بيدي واستمتع بيها